Alura ün di prim piat al e la pasta, gli spahetti a la carbonara opüra a ie, n'aut piat famus al e la süpa d'grisin, opüra n'aut ancura al e ël büì a la piemunteiza, vari toch d'carn dë vitèl